<hesitation> Arakaraky zany, e, <hesitation> <noise> arakaraky gne fiomagnako ame, ohatra hoe handeha maraindray e ohatry hoe mala- misy zavatra <hesitation> a tratrariko da, de eo ame telopolo minitry, fa raha ohatraky zany an, sy de misy raha tratrariko dia eo amine lera raiky satria, <noise> mbola agny mandevy an, <noise> mipaso lamba, miomankomagna miborosy nify, magnino, maro ô.